दो पहिया साइकिल के मुख्य भाग हे ओह चैन जो दो पहिया ला जोड़ते आऊ। ओ चैन लोहा के रहते जो मोबिल डाले से अच्छा काम करते आऊ ए चैन बढ़िया से कोऑर्डिनेशन जमा के साईकिल ला अच्छे से चले म ओ चैन काम म आते। ओम पैडल लगे रहते झेल ल आदमी मन पैर से घुमा के चलते आऊ पैडल जो हे ओ चैन से जुडल रहते।